ବହୁତ ଭୀନା ମୁହୁଟ୍ଟ ମାନରେ କିଛୀ ତୁରନ୍ତ ଏବନ ସାସ୍ତକାରୀ ପ୍ରାତ୍ତରାସୀ ଵିକଲ୍ପ ଖନା ହୋତେ। ଉତ୍ତମ ଵିକଲ୍ପରେ ହୋତେ। ଉତ୍ତ, ପରିଵା, ଚେନା, ସାଂଗରୀ ଫଲା, <hesitation> ତ୍ଯାରୋଈ, ଦାଖ୍ଯା, ମିଲିତା, <hesitation> ଜୋଗୋଟ୍ଟ, କିଂବା, ତାତିନ, ସୁପ।